Houɗe, reta, go'o, go'o be rete, ɗiɗi, ɗiɗi be reta, tati, tati be reta, nai, nai be reta, joi, joi be reta, jweego, jweego be reta, jweeɗiɗi, jweeɗiɗi be reta, jweetati jweetati be reta, jweenai, jweenai be reta, sappo.